أبي أختار المجبوس والسمبوسة، المجبوس لأنها أكلة تجليدية وفيه نكهاتٍ جوية ويشبع، السمبوسة لأنها خفيفة وتتنوع في الحشوات، بهالطريجة أجدر أغير الطعم شوي وما أمل بسرعة وكل يوم أبي أسوي حشوة.